الجیریا کا ویدر فل مست اور ڈائیورز ہے، کائیں کوں بولے تو کنٹری کافی بڑا ہے تو کلائمیٹ بھی ہر ریجن میں الگ الگ رہتا۔ نورتھ الجیریا میں میڈیٹیرین کلائمیٹ کا کمبینیشن ملتا۔ ونٹر تھوڑا زیادہ تھنڈا رہتا، بارش کا سیزن، سمر وارم رہتا اور اکدم سائٹ سیئنگ اپنے کو دیکھنے کو ملتا۔ سہارا ڈیزرٹ اور ساؤتھ میں بہت زیادہ گرمی ہوتی، یہاں پہ سینڈ ڈیونز بھی اپنے کو بہت زیادہ دیکھنے کو ملتے۔ ہائیڈریشن سے اپنے کو دیکھ سمجھ کر لینا پڑتا، دھوپ سے بھی اپنے کو بہت زیادہ بچنا پڑتا۔ ماؤنٹینز اور ہائی لینڈز میں تھوڑا کولر ہے، لیکن ٹھنڈی ہوائیں چلتی رہتی تو کبھی کبھار ریئر کیس میں سنو بھی گرتی رہتی۔ تو اوورآل الجیریا کا ویدر فل ڈائیورز ہے، سنی ہے اور ایڈونچرس ہے۔ وائب دیتا اپنے کو ڈیزرٹس کی، ماؤنٹینز کی اور کوسٹل ایریاز کی اگر اپنے کو ایکسپلور کرنے کا ہے۔ الجیریا کا میڈیٹیرین کلائمیٹ کا جو کمبینیشن ہے بہت مست ہے یہاں پہ الجیریا میں۔